Санчобхо барои захира кардани хӯрок зимистон, ғизоҳои гуногун, ба мисли меваҳо, растаниҳо ва донаҳоро ҷамъ мекунанд. Вай баъзан ин хӯрокро дар зери замин пинҳон мекунанд, то дар фасли сармо дастрас бошанд.